<hesitation> nao moderate taka mamata, eloai pa lao, elo, eloai na daily siamela pampa aloa nalo. Kasi nimani ita mamalasuala aikala ela eloai pa lauou, ena siamela nalo na, poana siamela na ariauawarina taupe aloa eu. Pa lausaima na lo kai lausaima, ateai patalo, peleita pa sasau, pa atoka aniani pa redi lago kai kikiu, taka kikiu uwaka ka lao. Uwaka asoma basi pampa kaisi aka papara taim nalo kara namini uwaka pe raimanima pelama urumani. Pa atoka taulo, atoka nalo ia, papara nalo udai, papara nalo ia atokala nomini uwaita addina atokala pa atoka. Are weekend numano elai mapa ruma pa aloa, kato kala pa akatokaia, elaiaela pa loeu. Barala nalo gore pampa lao, pampa lo gore elai ia patalo elai pampa aloemani. Pampa elai uwemani nalo losola taim nalo amana amana, aguna life ita Daily ioai, e raremasodina la ate <noise> mana amana otaneila te aikala elae ate pammpa elowaina para six o'clock. Ate tape podo elae pa usuru pa solama, usuru solama, rumai pa alo, ate elai pa arisare sare kaina isau te namini lo. Ate ela na siamela gesi nalo kasi ate ita aikala, ela pmpa aloaemani, ate pa usuruma palama sakopidia bakete gesiai aka disi gesiai elai ia pa kain patalo. Ate tape aikala mamapa, elosamani, mampa elosaman mampla elosamani, papara taim nalo idai dei ate idaloai peka popodo elaumano. Okay.